Tɛmɛ a benɛ tɛmɛ han tɛmɛ sire yan boni han boni abe tɛmɛ pɛ mami jira jira twa mibin a'a wini nini jira twa yan mibin a'a bubu'a bubu'a don oyi bo o bewobe nɛ ma ɲusin a han mu beso mi ani han jira pantine to mu yo ɛsia ma ɲu mɛ bewobe nɛ ma a li ma hiase to mu lia abe han jira so ma nɛ amu beso ani